يرتبط اللون الاحمر <hesitation> بالحب والعاطفة، يعتبر رمزا من الحب والشغف، <hesitation> يعتبر التحزير والخطر، يستخدم اللون الاحمر كتحزير لمجالات مسل اشارات المرور، <hesitation> يستخدم للقوة والطاقة يرتبط اللون الاحمر بالطاقة والعزم. لونا محفزا ويعتبر من السروة والازدهار في السقافات الشرقية مسل السقافات الصينية، يعتبر الاحمر لونا محزوزا، فالدين والروحانية يستخدم الاحمر في العديد من التقاليد الدينية والروحانية في الهند، الجراءة والاثارة يعتبر اللون الاحمر هو من الاثارة في كل شيء.